Sei aipota tei reyapo ikavi va se re, reikua no aja paraeteta ko keti jaema reikua tata aipou aeya se yaimba reta re, Aipotaesa tu nde reyapo misi ikavi va se sei depuere ra nde remae misi jokua hasta que ayuye regua emae serimba re se Aeyata jembiura nde jare aeyata vi nde kuape reyu vaera nde rei rei sei jare reyangareko vaera je se